He bima nwulni alúŧin mo, nwom wome fi ma binyaa fbiid, ntúmnafi mbutu, fee fi nwomu, fee fi nyaa fgúguna alúŧin mo. Yaa bigolla fgúguyim bàa ma, bég ngi jéd mo jéde, fgúyiguyi fii maalu, bari ñe, mo njéjede fgúguyi fii mbiid, fee fi nwomu alúŧim mo. Mbiid, he ndi nyaa mo a fsaanti fber, bari mbo a fjaa fi ftuugfi bo, fee binyaa fmbúur. Bimegesfi megese, ngi dúnŧi, dúnŧi uhiiy, wi ma binyaa farin, yaa bân bijaa bógi, bâna yo gaadi yo, wi ma binmegesti mbiid. <noise> mee farin beebi binmegestifi, fee fi nyaa fnúguyina alúŧim mo.